اماٹھ پکھیین ھےجام پرین ناء اچاعین لا ھاڈا جی۔ ھاڈی جام آوی چھی ۔خاص کرتی جام گٹ جی گلا۔ <hesitation> ھاڈی اگی جام ھتے ھمین گھٹ ریلی ھے۔ ھڈی آپکے گھر پیرین ٹھاوی خاص کرتے گانو کو اتھاوی چھی۔ اوی جھنگامین ٹھاوی چھے یا بنی ٹھاوی چھی۔ یا باغام ٹھاوی چھی۔ وعیرہ مین ٹھاوی چھے ۔خاص کرتے جھنگان مین ٹھاوی چھے، اماٹھ باغ ،بوبر ،دیویاھے ۔ دجئی فصل ھی بڑیا ھے بڑیا او گھر کونے ٹھاوی کان تو بڑیا چار مھنی یا چھی مھنی ھوی مچھجیتی جائی چھے ۔یا اولے ٹھئے سگھی سی کا تو لائیری روھ چنڈی چھے ۔یا امین گڈ کاڈون چھون اولی کرتے گھوسلےکونے ٹھے سگھی سی ڈجے توریا ھی اوم بھے کو ٹھیے سگھی۔ <hesitation> ڈجی اپچی لوڑی ھی اوامن بھے اوان جے گھوسلی کونےٹھاوی ۔کان تو اوٹھو ھلن چل ھوی چھی ۔منکھین آوی جائی چھی اولی کرتی۔ اٹھو بہ کو ٹھاوی ۔ او <hesitation> خاص کرتی بوبرانم ٹھاوی او پرئن ھیکو کی تینتڑ تینتڑ کرتی ڈیلی اچاتیآوی اتھاوی مثالا جی بات ھی امین فصل پوکھلا ھی ساوڑی ھلی ھی۔ اوا سوکلی ھی اوا ساوڑی جھڑوکرھمین لڑتی کھٹالی جڈ سوکتی گلی ہےیا بچتی جا چھی جڈ امین گھریم بکریا ڈجیا ھی مالان ناکھون چھون پچھی ککھ بچی چھی جڈ سفا سوکتی جا چھی جڈ سوکوڑی ساوڑی جی تینتڑتینتڑکرتے اچاتا جائی میلتا جائی، گھٹ مہ گھٹ نتو مایجے کیال مین، کم سی کم اون ٹائیم لاگھی چھے گھٹام گھٹ دو یا اڈائی مھنی لاگھنی جا چھئ ، ھیکوکی ھیکوکی کرتی ٹھاوی جڈ او گھوسلا تیار کری رھے پچھے اوجی ھوی بیدین کرین نر این مادی ھوی چھی پچھے ھاڈا خاس او گھوسلیم کونی رھ او بار رھی بیدین تیار ھوی چھی اوس کرتی مادی۔ جڈ اوا معنی رھی جڈ بیدین پکتے تیار ھوہ تو پچھے اوم ھری بچین پچھے جیستان اوین بچین موٹی نا ھوی تیستائین اوا آرلی سی بار کونی جا جڈ اوین ھوا کھاڑین جڈین نہ ھوی تیستائین اوا بیس پچیس ڈنین بیلی ریئی، ھاڈا بار بیلا ھوی، او بیلا ری او بڑامین مثال طور گیدوڑی مین ٹھاوی تو سجو ڈن گیدوری نمین بیلا رئی پچھے کو منکھ مٹلے پتے تو اوجی فٹلے ،او پچھے مٹون کو ڈی ٹھونگا ھڑتے پٹ کری اٹھوم مٹون کو ڈی۔ پچھے جڈ اوین ٹھورین موٹے ھوین ٹو پچھے ھاڈی بہ این ھڈا ڈونی کھاتی پٹ کری کو دکنی ٹابر ھوی تو ھون کھاتے پٹ کری ، اوانن جی رینج ھوی چھے معنی چالی ایکڑ جا نبر ھوی چھے تو اوس تائین لاری لاری <hesitation> پچھے پوٹھے آوی ، ڈجا ھا مقصد <hesitation> ھی تو کو بچے دھیلے پتے تو بابا سجی ھڈی بیڑی ہا کو ناگ چڑتے آلا متھے تو رڑ پڑہ پلی۔ بنیم ناگ جھام ھیاوی بچین کھائون آوی چھئ ۔بچین دارین دارین کھئی چھے ،بیدی ھوی چھے اوین ناگ فیسے چھے پچھی جڈ اویں موٹیں ھتی جا ئی تو اون بھی منکھان کھئی چھے اوچھ پچھی ٹبران بوبرا ھیٹھی خاص کرتی کو بیسون ڈئی ۔ ڈجی ائین جی کھادی ھی اون ساکاڑا مالے اپچی گھریم آوہ چھے، اون خاص کرتی کو باجھری یا کو تو کو روٹی چورتی، پیلکی روٹی امچی گھرام چورتی خاص کرتی ھڈان ناکھین اکھی ، ھاڈی ھی ڈجی پکھیین آوی چھی کبرا ھے، ڈجی بھی پکھیین آری چھے ،اٹھے ھڈان جی تیداد جام ھی ۔ڈجی ھی مور ھی مور تو بنیام تو کو ھی خاص کرتی <hesitation> باغامین ھی ۔ مور ڈیلا جام ھی اماٹ ڈیدھ ، ڈو ایکڑ باغ ھی اوم رھی چھے۔ <hesitation> اوین آپکی اینڈی ھیک ایڑی جگا ھتھ کری بڑا ھٹھی جون ڈجی پکھین آڑلی ٹھاوی چھی ایون کو ٹھاوی کی بڑا ھیٹھے اتاری چھی پچھے دھل اوان جی دیکھنھال کری چھی او بڑا پاسی فری پلی پر اڑگی کو جا این نکو کان پاسی آیون دی کان تو اوی جین بیدین ھوی چھی ائی ٹھونگا ھڑنی پٹ کری چھی۔ اولی کرتی آئو کو ڈی۔ کجھ موریا بھے ڈیکھی سار ڈی جڈ اوان بیدی مان ڈھکنی ڈھکنی بچے ھوی چھے ،کئی چھے تو مورا جی بچئ قہمتی ھوی چھی کو قیمتے شئی لے استعمال ھوی چھی، موریی قیمتی ھوی چھی، <hesitation> تھرٹ اجام گیتے بجایئ چھے، اولی کرتی ایان جی چاھ ودیک ھی، کو کو منکھین مورا جی بچی اچاتے جائی، یا چوری کری پچھی بیچی چھے۔ پنجا ہزارانم یالکھ رپیی مین بیچے چھے، خاص کرتی بیچی چھی ۔موران جی بچان لاری گورنمنٹی جا ھیک نوٹیس کڈوڑا ھی ۔کئی شھرامین گیتے آوی چھے تو بج سگھی سے۔ معنی اون قانینی کاروائی ھو سگھی چھی۔ اولی کرتی مور قیمتی شئی ھی جام بیچی چھے۔ مور اچاتی موٹا پاپ، گنا ھے ۔کانجی بچیی رلائنڑ سٹھے کونی۔ کوایڑی منکھین بھلی ھی جکو مور اچاتے بیچی چھی این شو ہئی چھی میڑام ڈجام اٹھو گیتے جائی چھے۔ اٹھو اوان پیسی ڈجی ملی چھی ۔ کو تو بیچی چھی <hesitation> این کو تو ایری ھی جکو مور کھائی چھے۔ روستی پچھی اولی کرتی اوان جی بچی اوین تو کاں باغامین ھوی ،کاتومیوا اٹھو انب جام پیدا جام ھوی چھی، واں کھانڑیم سولا ،مثالا جی باٹ ھی جڈ امین باعام جائون چھون جڈ جام انب کھادوڑے ھوی چھے، بس رگی انب کھائی چھی ۔اواں ٹینسن کو ھوی ھمین باغی بور <hesitation> جھلھی تو اوین ھمین بنیام ھوی ، آسی پاسیمین ،فصل تیار پلا ھئی اوم اٹھو جام ٹماٹے تیار پلے ھے۔ ھمین اٹھو ھوی ،آسی پاسی بنیا مینی یا پلا مین ،دیویا جی جھنگ مان لکوڑی ھوی ۔ مثال طور ھمین اماٹھ رگا ٹماٹا ھے، ٹماٹا موٹا ھی ٹماٹے مین رس بھے جام ھے ۔ خاص کرتے اون جی کھادے ٹماٹا ھے ۔پچھے جیون بور ری مین انبڑیا لاگلا ھی ھمین تھڑی تھوڑی باغان آوی پلئ کجھ آلی ھے۔ کجھ روھیڑی ھے اوی بھی آوی ۔ انب ھڈ انب تیار ھئی تو اوان جی کھاڈی انب ھی۔ سیزن ھے انبا جیڑی کھادی کونی ۔ھا پوری سیزن یا چھئ مھین انبا جی سیزن ھلی چھی اڈی سکونام گزری چھی ۔ اڈی بھلی گزری چھے کا تو انب جی موسم انب ڈاڈہے بھلی کھاڑیم ھے ۔بیلے ری پٹائیڑی آوی چھی تو اوی اڈتے جائی ، پر پٹائی بھے ایڑی سٹھے کو کرھی چھے ،انب معنی جام رینی جایئ چھے۔ جڈ اوی ھیکی نبرامین پٹائی کری چھے تو اوی ڈجی نبرامین جاھی چھے۔ پچھے جڈ پٹائی پوری ھتے جا چھے تو پچگی امین بھی جائین چھون انبان جا چونڈا کرون لائین چھون ۔ جام انب ھوی چھے پچھی جڈ انب پکتے تیار ھوی چھے پچھے اوی ٹھونگا ھڑتے چھوڑ ڈئی چھے ۔ کجھ کھئی این پچھے نیچا ڈی چھے کو تو پکڑی سی پچھے انب ڈینی پڑی چھے ۔ ہھی امین ڈیکھوی چھون ۔ مورا لی انب سٹھے ھی انب ختم ھوڑیس پچھے مھینا کھن اوان جا گزر سفر سٹھا ھلنی جا چھے

پٹائی کتری بھی کری چھی تو چکوا خاص کرتی کھٹی کو چھی، انبس چکوا ئی صحیح ہے، پچھے چکوا خاص کرتے کھا چھے کا تو چکرا ھر میسم ھوی چھے ،چکوا بھے جام کھائی چھے اماٹھ چکون جا بھے سٹھ یا ستر ایکڑامین باغ ہے، فاروان جا باغ ہے، فاروین کھائی چھی۔ او چکوا کھئی چھے، اوس پچھے ڈجی پکھی ھے گیرا، امانٹھ گیری خاص کرتی جام ھی۔ گیرا بھی بڑآم گھر ڈجی ٹھاوی ،خاص کرتی امانٹھ ننر جام ھی، ببرام گھر ٹھاوی گیرا بھے بونرامین گھر ڈجئ ٹھاوی تیتڑ تئتڑ کرتے ٹھاوی، گیرا جکو لھی جا جکو لکڑ ھوی چھے اوم ٹھاوی، لیاس آڑلی ٹھاوی چھی پر ایڑی مضوبت ٹھاوی ایڑی او جی مذبوط ھوی جکو اون ھیٹھے ڈی بھے پتے تو اون بھاجڑین جیڑین کونی تو ایڑی گیرا ٹھاوی۔ ڈجین پکھیین خاص کرتی ھاڈا ھلا یا کوئیل ھلی اوا بھی خاص کرتی قبضا کرتی بیسی، ایڑی سٹھی ٹھاوی اٹھو آڑتی بیسی۔

اوی کا تو سو ڈو سو گوڑی ٹھاوی یا سو پکی ٹھاوی پچھے پٹڑی جی متھی میل چھوڑی ۔پاسی سکائی پتی جائی چھے ، جیڑوکر آج ھکی بارین بجی ٹھالی ھی تو اوی شامی جی سوکتے جائی، کو تو کا کری گوری ٹھاتی گیتی جائی پتےکو تو مچا مین بڑتا ھوی او مین ناکھتی چھوڑی پکائوی، ازین سکھت کو کاتو سکھتھوی تو او ٹٹےکونے بھاجی کونی۔ جڈ او کا کری تو کپڑی جی تھیلی بھری یا تو ڈسکو تھلی بھری یا تو خیسا بھری ڈادھا ۔ پچھے سنوی جی ھیک پل جھلی پچھے بوبر ڈیکھتے جائی ڈیکھتے جئی پچھے جٹھے گیرا ڈیکھلا تو اون ٹھکا کرائی گولیلی ڈن سجو پھری پچھی جٹھی گیرا ڈیکھلا کان تو ماری کو بچتےئ جائی ۔کری مار چھوڑی کو تو بچنی جائی ، کاقن تو گوڑا لاگی تو کایجی ٹاگ بھاجی تو کاجی پر ھیکی سئیڈیاڑی بھاجی ۔ پچھے او اڈ کو سگھی ڈھین پڑی او اچائی یا تو کو ٰڑی ھوی جکو ریجیس اڑگی ڈئی چھے۔ تو او بچارا اٹھو سورون جا ھوی ۔ جی کان سولانمونی گوڑا لاگی پچھے اون اچاوی ، کیسان کیسان کھفتیاٹھ چاکو یا بلیٹ بھیڑی ھوا چھی اوی کا کری تو اٹھے راسی این تھیلی مین ناکھی، این کو تو اٹھے خال تاری ،اٹھی اتارتی پتیں <hesitation> این مچ باڑتے بھونتے کھئی ،اوانٹھ لوڑ مرچا بھیڑیا ھوی چھے ،اٹھ بھونتے اٹھے کھاتے ،کو ایڑی ھی جکو گھرین گیتے جائی چھے پچھے راتے کھئی چھے <hesitation> گیری جی آبادی ایلی کرتی گھٹجی گلی ھے تو اماٹھ گیری جا شکار جام ھوی چھی امانٹھ، کولی این بھیل ڈونی جام مارہی چھے اماٹھ کا ھی تو شانی جئ مال تاری پر جام گیری بیسی چھے ، امٹھ کا ھے تو واٹر این تازر بھیڑی ھے گیری کا کری تو پرین جھیلتے پچھے قتارہ مین بیسی پچھے سکارین واریم ھے شکار بڑیا مین لکتے اوی ڈکھلی ھے ھا کتار بیلی ھے تو بڑھامین ڈرے پچھے آہستے ،آہستے، روڑکتا، روڑکتا، لکتا لکتا نیڑا جائی ، پچھے ھیک گوڑا کاڈھی گلولی مین ھڑتی پتا پچھے ٹھکاکراوی جی نھا لاگلا تو بڑی ڈجا ھڑی جھگلی مین اوم ھیک ڈو ماری <hesitation> بلیڈ بھیڑی ھوی روشنئ جائی بولے ۔ ھمین تو ھمیں تو خاص کرتی، کولی کو ھوی چھے اوی سیزنیم آوی چھی گیری مارنڑیں چکرام، ھمین گیری تو بچاری بچوڑی ھے اوس پچھے اماٹھ طوطا پکھی <hesitation> آپنڑیں چتون بھے ویچارا جڈ، آڑلی تیتڑن کرتے ٹھاوی چتون جی خوبصورت چونب ہے تو اوم چوبیم واریم ہے، او جی چونب ایڑی ہے منا ککھ ڈجی اچاڑیم واریم ھی، چتوں بھی منا اڈی وی آئی پی ھیکوکی ھیکوکی تیتڑ کرتی، اڈی منا وی آئی پی خوبصورت آڑلی ٹھاوی منا جکیم، اوم منابیدیں ھوی دھاریں دھاریں بچیں ھوی۔ چتوں خاص کرتی منا اباں جی سیزنیم ائیں منا اوں آڑلی ایڑی آڑلی وی آئی پی ٹھاوی انبان جی سوسمیم سیاری مین، اڈی وی ائی پی آڑلی ٹھاوی ۔بھلی مین بھلی ھوی پچھی کا کری آپکی ڈکنی بچئین چارا خاص چتون جی جھدی خاص کرتے میوی سی ھے ۔او خاص کرتے میوا کھاء چھے ۔ چتون میوی کھاء ھئ جکیم انب ،کیلا، زیتون، صوف، نارنگی، ائی سب میوی کھئی چھے ۔ باقی ڈجی پکھی باجری کھائی ، روٹی کھائی ،ڈجی جکئین ناکھی کھائی پلی، کڑک کھائی، کھائی پر چتون کونی کھاءاو رگا میوا کھاءفروٹ کھائی اوجی فیورائیٹ صوف ھے۔ خاص کرتے اوجی شوق صوٖ ف پر ھے۔ ھیک چتون آزاد ھی کوئی بہ میوا کھاء جیکڈھن چتوان کوڑ پاڑی پتے تو اون باجری ناکھے چھے اوا بجرے کھاء چھے ،پر چتوان لی کڈھن انگور، کیلی ،ناریگیا آڑنیان پڑی۔ خاص کرتے اوجی شوق صوٖ ف پر ھے۔ جڈ او جی بچین دھکنی ھوی چھی۔ s چتون خاص کرتے باغمین بیلا ھوی او بنیامین ڈجیان کو نی پر باگامین ریچھے ، اوجی آڑلی بھے باغامین ٹوھڑی ھوی او باگامین آپکی آڑل یمین گھٹ بیسوڑا ھوی، ھیک ڈجی پکھی ھے جکو چتوان موٹا سرا ڈی چھے او ھی کاٹھکٹا اوجی چونب ھی موٹے لابی اوس کرتے او کی بڑام گڑکھی ٹھاوی یا سرنگ ٹھاوی چھے پچھے چتون اٹھو ری چھے ۔ اوگڑکھی مین ایڈی ڈی این بچین موٹے کری چھی ۔این چتوان جی بچان ناگ کھاء چھے این سکاری بھے اوان جھالی چھے

خاص کرتے بچین گیتے جائی پچھے اون پنجری مین ناکھی ھیک ایڑی شیسکی بیسکی کٹے تار ناکھتے پچھے پنجری مین بادی پچھے ایڑی ڈو ٹھاوی پچھے اوم ھیکی مین پانڑی ناکھی ۔ڈجی مین باجری ناکھی۔ یا تو انب ڈجا گیتے آوی اوجی آڑلی مین ناکھی پچھے اون آھستے آھستے کھائی ۔ چتون ادی خوبصورت پکھی ھے جکو تو کئین بولی او بول سگھی سے مثال طور تو کی کا کھائی یا کڈ آلا ۔ چتون ھر جگائیمین ھے او کولھہ مین بیلا ھوی تو جکا بیلا رھی ۔یا تو اڈتے جا ئی تو بری واپس آوئ پتا ۔چتون اڈی خوبڈورت پکھی ھے کو تو پنجرامین پاڑی چھے کوتو بغیر پنجران جی پاڑی چھے ۔ اوچھے پچھے ھی تتر کا ھی تو تتر جکو او آپکی آکھری ٹھاوی کٹھے جھنگامین ٹھاوی چھے ،این او فصل ڈجا کھاء چھے این ڈجی فروٹین کھاء چھے ۔ او ھوی اڑگا کایجی رنجیمی کونی آوی ۔او ایکیلا کونی ھوی پر ٹولا جی ٹولے بھیڑی ھوی ۔ اوان جی گینگ گروپ پوری ھوی چھے پچھے اوی کی لیامین یا کی لاڑی مین یا کو ڈینگران جا ڈگ یا موری ڈجی کھڈا بڈا اوم گھر ٹھاوی اٹھو اینڈی اتاری چھے ۔کھلک کا کری تو تیتر کی آینڈی اچانی جائی چھے۔ اینڈ اچاتے اوین گھرین فوڑی چھے تیتران جی بہ قسم ھی ھیک ھا تو کارڑا تتر ھا ایڑا مازنگھا ھی جکو کٹھے کونی ، پنجا ھزار یا لکھ رپیا جا بھے بیچھے چھے اوجے اتری رقم بھی ھی ۔ ڈجا ھے اچھڑاتیتر او نمنکھین یا امیر ڈاڈی شوقاش کھائی چھے ۔ امچے باراڑی جی منکھین ڈیکھلا پتا تو او جی جند کو چھوڑی جیستان اون جھالی نا ۔ امچی گھرامین بھے ھی کھفتے جکو جھالتے آوی چھی پر تیترا جی بھاجی میٹھی ھوی چھے این سٹھے ھوی ۔ معنی تیترا جی اینڈی ڈیکھلی تو کی اھی تیترا جی اینڈی ھی کا۔ کی ھوی تو اینڈی یا ڈکنیی جھالیتے جا ئی پچھے او کھادی ڈی ، باجھری ،روٹی چورھئی کرتے۔ روٹی ڈالٹا مینچورھئی کرتے ناکھی روٹی ڈی، روٹی کھائی۔ مھنی جی ھوی یا پندران دان جئ ھوی پچھے اون بولی سکھئی ۔ کو توایری ٹنڈ کری جکو بات چھوڑ ڈی، چھے کو تو پالی کو تو بیچےجام مانگی بکی چھے جکام"کارڑا تیتر"تو جام مانگا ھے گھٹ مہ گھٹ 50 ہزار جی بکی۔ ڈجی کا کری اوی ایڑی کھفتے ھئ جکو اون اچتاے گیتے جائی <hesitation> جنگام اٹو پٹے ڈجی لگائی این پنجرین اٹھو مہلی اوجی چوطرف پٹےلگائی بچامین میلی پنجری پچھے شکار کراون بچین بالائی ایڑی بولی کری جکو ڈجی تیتر سنڑی اواز کاڈھی او تیتر بہ قائید بولی معنی جیڑی اون بولی کی او اوڑی بوکی ھیک چکر بولی ڈجی بولی بولی جکو ڈجی تیترآس پاس بیلی ھوی سنڑتی اوی بھے ناستے آوی، <hesitation> پرین تو اوی لکتی ڈیکھی تو تیتر کیسی گٹیم ائین کیسی پاسزی بولے پلاز، لوڑھا ڈیایڑا طریقا ٹھاوی چوطرپھ ڈینگر ڈینگر ملتے ۔ معنی ھیک ڈو تین چار گھٹیا ٹھوی جکو تہتر ڈجی پاسی مٹ نہ سگھی ۔ جٹھی اواں جی جاری لگوڑی ھوی اٹھو سی مٹ سگھی ۔جڈ اوں تہترا جی بچی ڈیکھی کن ڈیتے او سامی تو تیتر بولی تو اوں کٹی س بولی پلئ ۔جڈ اوں خبر پڑی ، جڈ اون کن ڈتی او پاسی لگوڑی ھوی پٹی <hesitation> جڈ اوں پنجری جڈ تیتر آلا تیتر بوللا اوں آلی

اوان خفتیان خبر ھوی چھے تو کیڑی بولی لگاڑی ھی۔ جڈ اوی پٹی لگا چھوڑی، لکنی بیلی ھوی جکو جڈ تیتر آلا تو ڈی او مئین قابو پچے، بولی لگاتے بیستی ری پچھی جد تیتر اوم فصی چھے اون اٹھی نروسیتے کھئی کو تو اسٹائیک کرتے جائی اسٹائیک کرتے کرتے کرتے جام بھیڑی کری چھے، کو تو ایڑی خفتی ھی مین ڈیکھتی آلان ہےجکا جی موٹی کمری ٹھوھڑی ھی جکامین چوطرف جالی لگوڑی ھی سنیا سنیا جالیا ایڑیا لگوڑیا ھی اومین چھوڑ ڈی پچھے کٹان جی کٹے اوان مین چھوڑی چھے۔ پچھے اوان جی پاڑی ڈجی کھادی این خوراک سجی اومین ھی پچھے اوان تیتران ایلی کرتی پاڑی چھی جکو مڑاجا آڈر آوی یا اد مڑا جا آدر ھئی تو سوجی بھیرے بیچی چھے کو زمیندار منکھین ھی امیر منکھین ھی اوی میگاوی چھے، باقی ڈجی غریب منکھین ھوی اوین توکان ملی کان کو ملی چھےئترا جی گوشت۔ اوس پچھے تیترا جی گوست امیر لائی ھے آپکےپوتا جی بیا ھوی چھے اوم ھلائی چھے اولی کرتے اوی تیتر اسٹائیک کری چھے، امیر ھی اوی آپکی پیلکی پوت پرناوی پلا یا آخری پوت پرناوی پلا تو اوی تیترا ھلا وی چھے۔ اوی امیر ھوی چھے اوی موٹے پیسی جی پاڑٹی ھوی چھے ، تو جڈ اوی اتری اتری تیتر پالی چھے ، کا تو ایان موٹی آڈر آوی چھی ۔ جیکڈھن کو امیر ڈو مڑجاز بھیڑا آذڈر آوی تو جڈ اھی تئتر بیچی چھے ،جڈ جھنگامین جھالی اوی چھے تو کٹان جی کٹےاوی جالی مین ناکھیاوم کٹے مین اڈکی اڈکی ٹنگین ٹھوھڑی ھون دکنی دکنی گڑکھی ٹھاوی چھے ، کٹی مین چو طرف گڑکھی ٹھاھوڑی ھوی چھے پچھے اوم تیتر جھالتے جائی اوم مین چھوڑتی جائی ۔ بھڑی ڈجا جھالتا جائی کٹیم ناختا جائی۔ بھڑی ڈجا آوی بھڑ اون جھالی ۔ او کٹی مین گڑکھی ایلی ٹھاوی تو جکو تیتر اوم ناکھی اوی مری نا اوی ساس کھا سگھی ، تواوم جیتی بیلی رھی ، پچھے او سدا سدا او کمری مین آوی ۔ کا تو مڑا جی مونھن بیچے چھی ۔ کو تیتر ایڑی ھی جکو لڑی چھیاوی لڑنی لڑنی مرنی جا ئی چھے ۔ پچھے ایر وڑاکوھی تو اوان جی کمرا بھے ایڑا ھوی چھے ۔ جڈ کو تیتر لڑی چھے تو او ھیک دری ٹھاھوڑی ھی اوم ڈڑتے جا چھی ۔پچھے اون الگ کری چھی ۔ او کمری میکن ڈارین ڈارین پنجھرین مین ناکھی پچھے اون کھادی ڈجی الگ ناکھی چھے معنی محنت کری چھے تو تیترام پیسہ سٹھے ٹھے قیمتے چیزتیتر ایڑی ھے ، پچھے جڈ زمیدارآڈر ڈجا ڈئی کا زمیداران خبر ھوی تو این منکھ تیتر ڈاری چھے تو آفاڑی آڈر ڈجی اولی تو ن، اومعنی تیتر داری چھے اوی خاص کرتے باراڑی جی علاقا مین چھے اوی ڈاری چھے ،پر لکی مین داری کو تو تیتر ڈازرڑ غیر قانونی ھے ۔ تیتر ڈاراڑا بج سگھی سی او بھے لکیم ڈار یا کان کوئیڑی ھئی تو مین تیتر ڈارین پلا تو کوآڈر ڈجا ھوی تو موکلیو کانجا زمیدار ڈجی جا تو ۔ پچھتے تیترا جی ڈماڈ کتری ھے ،کا تو تیترا جی ڈو مڑ ڈید مڑ بھیڑی جائی چھے اوی بھے ایڑی طریقیم موکلی جکو ڈجین خبر نا پڑی او کئی تو زمیدارا تو مانجی زمیداری کوبی کونی مین اٹیم ڈئی تون مانجی پیمٹ کرتے پچھے تون جاڑی تجی کام جاڑی پچھے او زمیدا ر ا ایڑی طریقیز مین اچائی جکو خبر کو پری او آپکی ٹھکاڑی مین ہجلا تو اون ٹینسن کو پچھے او ھلا سگھی چھے ۔ تیتران جا خاص کرتے شکار ھوی چھے ۔ مثال جی بات ھی تو کو ٹائیمام سکار جام ھتا مین بیلی ھون شاھ جی جی پاسے او معنی اوٹھ جڈ فوجی ڈجییا آرمی ری آتے تو او ی شکار کرتے او ٹائیمان ھٹھیار ھتے ۔ او معنی جار ڈجی گھٹ ھتے ، اوی ھتھیار جی زرعی شکار کرتے ،جڈ جاتیتر ھتے جد اوی امان گاڈیام اچاتے جاتے جڈ اماٹھ نڑیا ھتیا ۔ امی کھیریام مین ڈڑتے پچھے تیتر اڈاتے جون تیتر اڈتے اوی سجان مار چھوڑتے امی کھریا مین اڈاتے تو اوی بیس ہچیس جیڑی جکو تیتر اڈالا تو ڈاتے جتے ڈاتے جتے ۔ پچھے امین اوی کھریا مین چنڈتے ھیکوکا ھیکوکا کھیریا کرتی پھتی، پچھے امین ھیکوکا ھیکوکا کھریا کرتی فرتی این جکو بھے تیتری لابھتے اوی ھیک گاڈی ھتے اومی دیتی آتے گاڈیاتھجکو ھمرا بیلا ھتا اوکا کرا جکو بھے تیتیر ڈئتے ائیں روستا جائیلا ،مثال طور مین تین ڈیلی او تینا روستے پچھے ھاڈی مین بھگاتا جاتا ، یا ڈجا پانچ تیتر گیتے جتا تو پایچی تیتر روستے گاڈی مین میلاتا جتا ۔ پچھے شام ھتے پچھے امین کا کرتے تو کجھ تیتر لوکیتے کجھ ورامین این کجھ بڑیا مین لوکیتے پچھے جڈ گاڈیا جاتئا پچھے امین اوی تیتر اچاتے ، ھمین اماٹھ تیتر گھٹ ھی ھمین ، تیتر کو شکاری لی پاڑی چھے ،کو کھاڑ لی پاڑئ چھی ، یا کو مھمان آلا تو ایئی ھی تو تانجی لی تیتر جی بھاجی راڈون لی <hesitation> تیترا جا شکار عام جام کر چھے بامان تھے تیتر ھمین جان ھے